بالنسبه لاحسن درجه حراره مثاليه كي تبدا فالنهار مذابيها تبدا من عشرين الى ربعه و عشرين درجه مئويه و بالنسبه لليل احسن درجه مثاليه فالحراره هي لازمها تكون ما بين خمسطاش ولا تسعطاش درجه مئويه <hesitation> حسب الطقس لي موجود في تونس دونك <hesitation> طقس معتدل ديما الاكثريه هكايا